Kôa resaka kangoro zao zaigny, agnisan’ny karazam-biby izy. Biby kôa ita- hizaha karazam-biby zaigny antsika amin’ny ankapobeny zaigny tsy de misy raha karaha <hesitation> misy paosy zaigny izy, karaha paosy hely zay sisin’ny kibo anazy, sisin’ny ki-sisiny- sisin’ny vôtrika anazy. De izy am'jay ôhatra miteraky, ataony agnatin’igny fôgna igny fô itondrasany zanany, zay tany jiaby andihagnany ndesiny agnatin’igny fô.